यदि मै गल्ती ती सँघरियाक घरमे एक काँचिक गिलास फुटैनु कहलेति, मै इमान्दारीपूर्वक, विनम्र होके ऐसे कहतुँः " ओहो! माफ करो मोहके गल्तीसे गिलास फुटामरनु। मै सचमुच बहुत दुःखी हुँ। का मै सफा कर्ना मद्दत करे सिकमु?" यदि सँघरिया थोरि चिन्तित आउ गुस्साइल हैँ तौ फेकुन कहतुँ "यी मोर लापरबाही लैके होइल। मै यहका क्षतिपूर्ति तिर्ना तयार हुँ। कृपया मोहके नमा गिलास खरिदना मौका देऊ।"